Iaho isanandro mandeha à bazary mividy sakafo, mandritry e vola raiky izagny telopolo andro, da e vola lagniko amin'io mandeha mandeha be- e bezara io gny isanandro dimy arivo, <hesitation> ra-raha atôtaly zagne fandaniako mandritry gne vola raiky dimy alina sy ray hesy eo e vola laniko.